<noise> Raha navadiky ôlô amboa zegny ,voalohan-ndraha, ndraha tôkony atao amin'izay ahafantaragna azy raha ôhatry mbola tsapa, <noise> vôalôhany mioao aloha mioaoa mafy dia atao ilay maha magnana ôlô tagnana amin'ny tagnana regny <noise> dia amin'izay fotôagna mandeha mihazakazaka amin'ilay tranon'ilay mpamosavy dia igny amin'izay mioaoa mampafantara fô zaho tsy naty.